Mal atin won akasisun fudhethe madhia ijemthu yaani wonni hindhithaa dhursaa bisan itjisithe Malli bisasun Lilah khabethen jisithe dhithee acholee Mal thurii irra bathu malkhan shukumthee irgalchitee bisan dhiibii itbufthe irajisithe Mal inin ira jighu yaani chafuni khuliin kasa bithethu malkan dhub dhethee afftahh